Kigwa niligie waakyo nilieligana naye waa denna na mbogana tena ughaiyi uchikolo kwa wendo wa mlimbe kwa kwake ndo kwenyu, kwa korofi kalo upate moro kabei, unapata moro mwingi sana, naunga ho kipata moro mwingi ukachemka welima uchifimba, na inkiwa kwa wale ambao wikemlinga upatee moroo, kadudu nasokoro shere udhu uji navona waujitong nafunzo wasaipia kati, kwalekavyo wachemkaa kama uliona mahoru nichemka wencha kwabhikia unga unga nakiyo, kwa wiki akaduka duku na mkiya unga mwingi kwa wiki akadukwa analeta hapa amaluta, kani wena haa unaafika huku waongela kaduu, kwa lile ukamiu ukami, kwa lila mlao, kwa lila mchanganyika kindokichaa, kani we naye hakumpataa haliakuwa mkwaheshima, kwa lila luvaha kwanekao che kundokichaa na aulile wadona chihiva ishekwaa kwa muda mrefu tofauti na asembe wa dona kwaunepa hushi kindokichaa, na ikiwa kanu chaa kwa viki hando vikivika basi kamiye vikaho, wachimbua mboga ya vyee na telee, kondoo kule nini nyanya tafu kitunguu tafu kuleku nipatie na kakaroti, kapata na kahoho kwa kweli mboga yafoo nyasha kuleiwa.